ndu utoo mo uyaa ntus, he ɓabti ɓabte, a seeŋa a ngodin joge. Bari ndu uto a ɓabin he, uyaabà antimbi hee jédi nɓab bommu aɓabna bi. Yaa anyalti bi gta ginhódi anan bi jéd mo luuti aníisibi ndúbadus, anan yaanti bsúm ma bduulu. He gí ntus, ntus he gí ye an godin joge a geegi angi gí mo, a seŋi wembe a wi ma wi anɓabte, he gí ntus.